Ire karazagny patalôa anz-patalô e, maro karazagny. Misy le làva, de misy le foho. Le làva zao ôhatra <hesitation> andro magnintsy regny, andro mangatsiàka regny magnatô azy. Fô le fofoho aminje amin’andro mafanà. De misy olo magnatô izigny mande à la plage. De misy koà le fo kely re, regny atô agnatin’ny ôhatra zipo na robe regny re, zaigny karazana patalô.